Raha ôtran'ny aminay aty manko zany tsy dia misy an'izany tendrombohitra zany loatra fa resaka renirano zao no misy aty. Dia reniranon'i Pangalana dia renirano agny amin'ny vavavinany.